Oya kha mie oya ire magbe omio oya lozhi khuoso eyara magbe okhe yo lane khabe lareigbe lane abeyo so ughe mio yoro ola yola oto minena loze re like oya ria-aimie le kira uwele loyora rele <hesitation> o loyare like aimie abuyere aru kha ozao lukha ghe khusmia due ugha night itse ugara wa olozawo amie tiewo ara ya wa ofue uzeyo chiyora aramie aimghu oloyora aigbe uyawa olora oauoo oloya urawa aimie itiew o abukere ri oloya, oraya uramati ghe ghio oloya khu eso mi for me aima so olagbona oyahure kha ikhi ekpeghoro ikhi role ukha re kha aigbebo okposo or aigbebo omp yaci okposo kere omo loso iyo omo kere okposo loso ukha re rekha omo eyare aiyare omk ore mo oso ware not due yere te that aimie so oza'o hokha yele wa mghe ml warufia rele loklen ora khu ore, ebu ghu ghure khe ye ugheri for me liyo lighe mati khu aimi and oize' eve na amie omo kha cho owa okha gni o okposo lore owa lughe friend Orkha friend wa ko friend oghue ora ruere aimi okhi ghe mio khale olo yo umie oloya ozira rayo urarakha omo luwa omoghuomo oya ye oli enitu ghume wowers oma la yeroma enalike lina ra miti rakha labine me yowo <hesitation> olimaza quie noi mie oonono moshi or friend olomo ukha mie ufriend okro ufciend onio okpo labo lomie ghue itse aimoya za like ozoll nekha amiu friend okpo ufriend onio for ikpe le bu ikpe rugu rugu urekha onio for okpi igbe ikpi-igbe eva, ikpi-igbe ehra ukhaghe ro khui iso ura wa eerin gho yo nuokaka urawa kho re wiagbe so aimie ma ghuire omo ise adua lokha agbo na itsa aami ureyo le omo khira hire gho khui iso or lure amie okposo kira lura ura inati khi iso ulukha ne nekha tetiti year ikpe hiwaghoza yi ima enra, ima aize. Lure emono khira efe re ure maize airuyo amie omo ra khare owo le aimie kpa ari ukpe ero re lodewa re agho ai ire khagbe te lere khimela ola yala rekha iabe ura wa mo lomo rue omolo ra ane or ormo olokposo ru rue lere khaigbe abagbe yo liso adada ghe miaba liso son aiyo re emo shaile aigbe Aiyo re were le aigbe aize emo itso aighe gbe khuitso ikhi loya mie re fue uniati ne oya fua umoreghe hu kho ni balo aigbia ukhor ofin aigbe wo hi bilo fue. Amie khr mo itso aigbo emime odua lura agbe ugha badua aba omo gbadua oghena okrese ghi me ikhor omosi bi bachi oghena ramk aimia loso ghime oliso umie khu ware ne aibawa yare wa oi wa moi wo-equre yaro ora khiso loregbe khue loze kira limeane miti explain emo ozowo